Too dige <noise> bo ken <noise> nubo bereti na ti kan bweu <noise> ywelka nuret wi, ywelka nureko wo mo tu dige dor mwer di mwa ya ya ya lenger ka kum tiyem mo ki yaken lengeth di duwen we kale fulonghum kale fulonghum ye bwi ma tek mi kaleh fulonghum me, nubo ma diger ki kuln le dew, kwina bire ti bitine kwina bire ti di kwama nyomon wi ki yulan dige leh bou chiko ywelbinen bwibi dige bo nyom bo nyoma nyome la bo nyi mom, dige bo nyombo chooka biti choo, dige bo nyom bo <noise> mulangka, biti chwii nobo bere wo nyimom nyome, nobo bere wo taa bitine wo tim ki kale bo chwiti chiya ywela ng binen nure, nure tau daga bire yaken chiko, wo fo bwi bange fo mor bangjinghe, lobangjonge yori kabo, lobangjong nure cheru bege fo lohbangjonge, na ki nure na bire a dotiye na bire bi tine mani ri mun tu kulendi mun ya lenged luwamne mu tu kulendi kulendo dimiyo tu yo mama tuti mu ya chiko lenger kulendo na woro na bire ki ture mwan tiyaken mu- mu- mu- mumu mun mirimimbo bwarimbo mirimimbo bwarimbo mun suwawa Tacha tiye nukkun, tacha tiye kwini yob, mun suwa mun soti bwarimbone mun filogum siko mu bwam diko mun bwam tobbo dike mun filomom filome yiyo dike mana sortiwi min suti nubo bere a bobinen ki diker chaka kaleh bobinen ki nure nure yulomyule na wo bi doti ber beken chiko fo loh banjoge yorikabo no mu tori goje ywalum nure nure seru pero seru pero bau lo banjoge goje mane bori hajiya binta bo mubinen kuwe kuwe shi muwe na wuro bi yim kale ti chike wo nubo dueko ki fuwamde ker shike dike bi cwiti nobo bere nua na tikan bweu so dike bi switi na gunka kale ko che dike woro na ywelka luwe che nibo bere bi switi bo siya mubinen fiye bi bwayo a merangim diker tiye dike bibeyo a meragim dikertiye no bo yikendi chi meran chinenti difiniye chi ya yilam nibo dur ke siya meran kagim bonen kakumbo an yilam nibo biro a bwa dak tiye kagumbo a bwa kung tiye ki mwandi ki mwandi kagumbo kagumbo a funa bire firen di kwama kakumbo a funa bire tob bwang ten nure ti kakumbo a takira. Na ya kwen, bi chwiti nubo kabe ti na tikanbo, tikali daten na wuro nyo, diye chi manan tiye, boki kenanchi, ywelu nure ber, biyeken chiko fo bwi banghe, mo kweni mo ya yamtiri, chan nawo mo lam wi, mo kwi nabiredi, na bire a yaken ki nen, mo kwina bire diye di chukenki nen, no nubo bire tikang bori, beu yulan do dimdiye, yambo ki naa mwerum chan, yambo ki nau mabo nawo kwatiyeu no ki chwabichit nanduwo, wo na wen biki chwa niifir bwiti bi nobo bere biki chwichi, chi a ywelu nure kutau yare gombe yau fo filiya biyen fo lobangjonghe na tikangbo yambo an m ma bidom na nubo bere bori muurangbiner fiye bibeiyo a meranghum diger merang binentiyeu, bibei ken kweni chi yilam nobe bere ken nobo bere boudi nung binen diger ti wuro datenne, digekale a to ti wuro mo nyom be bori la kirako wii, mo wen mo wen mo wen kirako mo tom fiye chiko, yulan yulan heen bo cjike lee ywel diger kila kila, lee yulanghu, dabo yulando ki kwacho, bilechaji, me yab tiye bi chwi nobo bere chiya ywelum bilechaji, bilechaji no ywellum di mo bori mo chuti ki naar, mo ya bwirit kina bire toberi mo chuu dor cher, no na beri diye ri mu ya firen dor chet. Diye nubo bere daten ba ken chi, chiya matiye kila kabo ywelka nurek, ywelka bilechachi muu ka loh merangka diger, dige a mulanghu ti moreu wo daten a mulangum ti shike na bibei a merang tiyeu wiwi, bo kinong chiti kila kila dige bi chwi nobo bere a ywelbinen fite, mwa, ban kinong chi, chitu kanghem bo wuro a yilam chiyaa bwa dak tiyeu, wo a bwa kung fe retiyen wuro a ma nanghenti kuu nyinonghi, nubo nuwa bo luma a tikang chitiyen wi nubo bere bo kinong chiti dige a matiye kila kila, kilaka chiyeko, kebo dige wuro bwai bwaye, bi kinong chidi chi chiyari an chor bwini. Chorka bwiniko kunyi nonghi fo bidom bile chachi chi ywelum nure chi ywelum, bori bo chwi tikaliti bi charo, chiyen boki bicharo bicharo wuro nanduwo bo mani chike, chiyan bo chiko nanduwo boti chike tii lita wo bo mananti diye dwenen chi boti cike chwo chwo ni ywiti chwo nin ywitiyen ba torima bi chwi nubo bereu a mau dige daten neu kebo wo to bwi banghe, chiya mau dige charito a chati wo a ywelang bwitiyeu a bo binen fo bwibang no bo ne bo ywelang binendi bo tom ki nuwe beri ban ywelanghi fini wuro bi datenbi mam nanghenci chor bwini tiyeu cho chwo na wuro bilenchang jini a ywelanghum, a yilam nure a chuka chuka. Bori nabire chuti chuwe, borian chuken cheka chuka, bori nabere fo dii kwama a yache dii che nure che ki mwan cher, chi ywelanghum fiye biro yorari bebi kwenti ban ya ber chiye chiyan bofo, bwe bage kwaama dwen nee chi yulande bo bu chinen kangti kwaama nee dobbo fo bwi banghe bi bukangti bi mwer kang kang bi nekan yulan na ma dige datene, nubo bere bo chwi chiti chi bori chiya wom binende nuwe chi wom binende nuwe di, bibeiyo lohbe mani a kwaman kwitti merangka diger, na wure nyeu nobo ki kali manan dige datenne di chorbo bwini, ya bo fiye kutan di fiye chi timwiye ditim, nobo ya kutaten kale yilam nobo bereken bori morang luweti morang luweti, choo tomboti taketi lamda, na wuro nye bi chwi chiti nobo bere na tikanbo kene kanghe wi kene duwe wi, bi chwi chi ti na na ma binen. No chi boranghu chiko kulendo lee maranghu we di, bi tabanghum chiko, bi dum chiko kang, bi chumom chiko dor, bo dum chiko ti miblanghiti taiba ti cherai, bo nure biya ken tiri nure bidob ri mwin kwiken nurleh, kwiken nur lee ri wo lee yweleri, na bire tobe an chuken che bwirit, bwenta diyemendo nyiri, mamo nuwa Luwakati, diyemendo daban yim che fo bwi, mwe mo yim Luwe mwe kabe, mu luwe tibere mun yake nii wo fuu tiye ti fuui mwe mo yim ye, yaken ki nen, fiye mo yira tiyeri mo yi choker, mo yiram, na bire dii kwama chi tunghu di bori cherum di fiye kwiya nyori ko yiraranghumdi kwinidi yaa lengetdi ya mok kanghe chachiyet, ya tibet, ya chet, ya lenget chunghe fiye cho cheru wiye, to bo chwichi ti chiya ma tikali kamar na wuro nyo kwaama dobbo kwamero bo ma dige datenne, bo kinan nobo bere dige chiya mabinen tiyeu, na wuro ma chonkanghe bo chiya ma binen nabo fubom kanghe dotanghe, yambo ki nau fiye lengereu. Be luwambo ken kebona wuro fiye na bire tobe mani ya tiyedi ban yaki gelba ban yaki tuwa ban yaki telem, ban fuwa gana gwam, nur yame nanduweu, telembowi, tuwa wi gelbawi yari luwa ran ghum chi, to nobo cheru furak, begen fo kole biyeken fo mardi, bi neken na bire tobedi, fwam kulendo churu chiko kwarub, mechang ken chu chiko ber, to bo chwiti nobo bere a tikangbo, na dur binen bwini, na dige daten ba mati wuroya yamati wulomeu no chi tum dinghe churodila digger, to na mani nyori nobo bere mani tikanbo tiri kalo be wo wafit, maka fite wo cho churo bo kenbo keni, bi kenidi siya tikanbo, kambo nur leu ki made nanduweu kambo na bire tobe kangbena bire diye, nubo buro gwam, bori luweni merangkadigero che ambo ma toki ki kaba, no manang botiri bibiyo a meran diker tiye an dim chi yim m di mwambo kiyaude fiye merankako mani yiwo amerantiye ti swai nibo cha merantetiri ki swai to bi swu nubo beretiye shiya shuya to bo yora shiya ywel binen fiye datene fiye meranka chi ya ywelbinen nur leu shiya borang bine kina bire tobe nabire dikwama chiro manche bwanno chiro baubori na bier bitine biki sui yakako lenge re na tikang bo non maniyoyi dotage wiwi duwal to to kwama a nebo nure a dobbo kwamer aswobbinenten yulado nubo bere